Enáá’ kö’ jö e kóó’ dsa, la ku mynu, xen i kóó’ my ú e la jóó’ jiaa dxí, la kú my ru’, bii ‘náá my ú my ki ‘náá re jiáá dxi, xi dxó my kuⱥⱥ’ my dxí xi dxó my kuⱥⱥ’ ñí óo, xi my taa’ ï ‘ñéé, too’ ï xóó, too ï my ñí too’ ï, too’ ï jñó my ñí´tóó’ ï xee mý ñí tóo’ ï, la’ re lɇ jmóó my, la kú tá’ dsóó jö jɇɇ mii xi my jiáá dxó dxí xi my jiáá’, jö to kie’ kóó’ ba tá’ ú kö’ je tün dxí dsa, ejö jɇɇ tá’ xi my kuáá’ dxó, xi my lɇ xíi dxó, xi my le tǿǿ’ dxó, kö kamiüü kö’ kie’ xa ba ú kiee’ ejö, jɇɇ tá’ xi ja yy kö e jia’ka’ k䨨a ia tu ‘myy kiela’ jö u e kóó’ dsa e ka gín <hesitation> e ka gín e ka kien ‘moo’, e ka gín e ka kién too’ kó’ tá’ u jö ä’ jmyy.